<hesitation> Ebyuma ebyakalimagezi byanginasuba omomwanya owamalengikania awabandu, amalengekania awekyinyamubiri kundi ebiro bino ebyuma ebyu, thwabiribilhangira byabiribya bikakolha ebindu binene ebyabandu bakakolha. Ekyerileberyaku, thwamaghenda eyi omwamyanya eyabakakoleramu ebindu. Ngathabugha indi ngomwasya factory mweyi, ghukendisangana ebyuma ebyakalimagezi nibyo bika bikakolha emibiri eyangabere iyikakolebawa nabandu. Thuthabugha thuthi ambu erikolha erya omu- omwabindu ebikalhakalire erya, ngathabugha indi, e- ebyuma ebi ebyabakahulhamu esya robot, ebyosi ebyu bi- bikakolha emibiri, emibiri nge- nge- eyeribya ibika pakinga neribya ibika Ibika pakinga ebindu ebya ebyabamakolha omwasya factory mweyu. Kandi ighukasangana ghuthi nibya ebyuma ebi kubyathabyahu, abandu nibo bangabere ibakakolha emibiri eyi. Kandi omwamasukuru, ebiro binu abana sibakyilengekanaya, sibana basa aliwe nabahalimu basabasa nabu sibakyi sibakyi sibakyifayu erisoma kutsibu kundi banasi, ekyibulyo kyosikyosi ekyikendibasumbugha kwihi ekyindu kyosikyosi ekyabakanza erigha, bakandikyamikwakyihira omwa omwakyuma ekyakalimagezi. Ahunahu ekyuma ekyi kyikendibya ikyikabasubiraya ekyabakanza. Neryo ahunahu ghukasangana ghuthi abandu sibakyilengekanaya kutsibu, sibakyikolesaya obwenge bwabu bwakutsibu. Neryo ekyu kyamaghenda embere, kyamalholha emuliro, thukendiyisangana ithwamabirihika okwabuthuku ahebyuma ebyakalimagezi byabirisuba omomwanya owamalengekania awekyinyabundu kundi abandu sibakyikolesaya obwongo bwabyu bwakutsibu.